Ja kui ijin kjua nuton xi tsjuare nga basere xuta nanguijninde ja kui xi jnúreya kui xi bichutkuyaya nguije kui xuku kjua nutonde ja tsikja'ari ura ngat'a chasendare xuta ku mijnúji ngutju tsa nguiri ku ja tsitsjuayari kui kjua noton ngat'a ja nguijejíma nitjin kuacha mande ayi nanguijnijin tujña nga kjua'á nga b'é kui kjua notonde ku nguije xuta xi tsjuare fakasendarende ku fa kijnú tsa tsejenguya tsa kucha ijin xin ngatjen kijí pelote'e xtaya tjinmijnucha xinguíiñá ku ja kuacha kjua'aña uráa ku tsjuaya maña ku nda b'ére yajoña nga mijnú ngat'a'e tsanga najmíji xi tsoton nde tsjuayají mare yajoña ngat'a'e nga ja xuku ngu tkitse kui najmíi nga mijnúji ku chan b'ére yajori ngata'e nga tsanga chanjí kitsunre pelota xta ku ja tjimijnúe k'ia ku ja tsjuaya mare xuta tsjuaya mare animañande ku faekjaniri s'ae kure basenejmíni nga kjuichiji ngani'yari kucha tsi'in kitsoton kui xuta kucha tsi'in 'ya xi kitsi'inya 'ya xi kitsikjae tsanga xukuxi jnúre nga gol tsure xuta nguije kui najmíi basenenjmininde nga ja kjuichuña ngani'yaña ku tjib'etkun 'ya xi mare tsuton ayi ngat'a nga nguijejí xuta nga chan tsuton tanga inchyajin jo jan xi mare tsutonde kui xi tjib'etkunde ayinde ngat'a'e nga ja tsjuare nga tsuton kui xuta ku xi majére ku ja k'ia kua tjim'íre xinguiña nga tinchyajnu gana tuxi kujnu tuxi tsjua si'ajnu xukucha inchya tsuton xinguisáa ku kuacha tutonjnu jún míre xutande ku ja tsjua mare ja ku ja tsi'in kjuanima nga tsuton